<noise> والله، أنا في أوجات فراغي أحب أمارس هواياتي اليومية، أحيانا أقرأ في بعض الكتب، <hesitation> أروح ألعب كرة قدم مع العيال. <hesitation> أتجول شوي على الكورنيش. أمشي مع الشباب. أجلس أسولف مع الجيران شوي عندنا جيرانا شياب كبار في السن. أجلس معهم. يعني أقضي أموري وهكذا يعني. ألعب مع الجيران وما إلى ذلك.